अगर क्वी भैर रैण वाली दोस्त मेथे मिलनू आंदी तू मि विंकू बुल्दु की कुर्ता सुलार पैन त मिकू यही बुल्द की एक थै पैक कारा। किले की कुर्ता सूट मा लडकी अच्छी लगदन।